An haife an ndum ndayi yam e nder gelle biri, inna e baba fu e nder biri nbe ndaya. E biri hande e gorko e debbo wala mo anda yam wala mo mi anda. A nani eh to e beldum e naudum fu min don nder biri, to sa'an nan neddo biri bo hayum don nyamira bone, na fa badi remata badakj remata, amma fa wala shilaku e dou ko dan nyamata. En nde ngarda fat, ko a moyejo a rellata ko nyamata e gelle de. Yimbe gelle de Allah barkidini be Allah wadan kowa barka gorko e debbo <hesitation> dun gelle kidde na dum hande na nde handeje, ngam to mi yima ko biri jodori dun buri dungu temerre ko Allah wadi biri jodiri e do'o, dum ummake diga funa diga diga funa nder malalawol to'o dum warti dun jodi e njarendi, koden dum nder ka'ye, ndugu ka'ye dun woni, sa'an nan dum ummake diga ndugu ka'ye don dum warti ja'e yolnde dum jodi eh.